Da mba manontany tena aho hoe taia zany ianareo mivady io omaly? Satria nandeha taminareo tany aho tsy nosy olo taminareo tao nefa ny tranonareo da midanadana Tsy fantatsy aby zao hoe ia ny olo niditsy taminareo tao na nisy raha very taimnareo tao na tsy nisy raha very